Қайчи — ин як асбоби хеле содда аст, вале кори муфид мекунад. Он аз ду теғи тез ва ду дастак иборат аст. Вақте ки ту ангуштонро ба дохили дастакҳо мегузорӣ ва онҳоро ба ҳам фишор медиҳӣ, ду теғ ба ҳам наздик мешаванд ва чизеро, ки байни онҳо гузоштаи, масалан, коғаз ё матоъ мебуранд.